په سیاست کې، جوړجاړی د ګډې ځمکې موندلو او د اختلافاتو د حل لپاره یوې وسیلې په توګه کار کوي، چې ټولنې ته دا توان ورکوي چې مختلف نظرونه او اړتیاوې په پام کې نیولو سره په اغیزمنه توګه کار وکړي. دا یوه پروسه ده چې په کې په شخړه کې ښکیل اړخونه هر یو خپلې ځینې غوښتنې یا غوره توبونه پریږدي ترڅو یوې موافقې ته ورسیږي، چې ډیری وختونه اصلي هدف څخه سمون بدلونونه پکې.